Huku'oe <noise> oo ore bo huka. Ha ii'aa bo hukaua, ua, ua huku'ohe oo'ore iraupita bo koapu ii'aa. Hioko'i oiraarei ii'aa bo koapu, ua uku'oepa oo'ore bo rari, rarita keha. Ha ii'aa bo rarita uaha tootori- hareeupa oo'ore bapi'iripa. Hioko'i, iokaa, iokaa hioko'i ioka booriiaa kaukauii, ioka birabira'opa kureea hioko'i bo toku'uroi. Ha opii'a iokaa ioka baiia bo toku'uroi, ioka o ebuupa bo bapiha haia bo paapara, raahi'ita hita roo, raahi'itaarei. Hioko'i oo'ore, aree'iripa hioko'i iokaare ia oiraba hu- hareepa oo'ore okuuka'a. Ha ii'a okuu'ka'a, a keiba'upa hukuia hioko'i bisio, ee rairaka aga bapiheea roga'a, aga riiriiiaa sa eraa'eraha, a riiriiaba haia sa isii'oraha. Boo ubai agaraba abau sa sisii'oraha sa aribuai kooaboo, haia oo'ore sa eraa'era. Aru uka ata'epita bapiha'uropa hukuiia roga'a rairaka. Ai asu'ee heuaaboo roga'a hioko'i boikiro o husii. Boikiro roga'a agaa ohusii, abai kasibaa sa teau roga'a bogi'asire, sa siabaa abahuuba boatoi isii'o'ue, bisio boikiro roga'a rairaka aru uka bai kasibaa. A ubaraabaa hioko'i oo'ore okuuka'a. A ubaraabaa hioko'i oo'ore okuuka'a keiba- haa'oehara bisio, aii heuaaboo heri- haraau roga'a, heuaaboo heri- haraau roga'a bapi tahiire. Aga abeea hioko'i, tu'e keha, parasiteki kasi. Uka hori kasi ii'oo, uaha si'iepa oo'ore o tahioraba o kasioraba roko'oupa uo'uo kasi. Aga abeea hioko'i, aga abeea, aga pu'abaa, aga pu'abaa. Ha ii'oo hioko'i huka tahi <noise> huka tahi, ua huku- haa'oepa oo're rarita keha. A ekeabaa hioko'i oo're bo rarita, ee iisio husii, iisio husiro taha'oro aareha, tootori- hareeboroo bo bapi baari pia'ii ou'iroarei. Itau aga'ire o opu'opu pi'e- harau bapi tahii baiha boo oere a. Sa o isii'o- haraau okuu ka'a. O akuku ato'atoro agaa oiraba bo ou'i. Aru ato'atoea, aga abeea hiokoi, aga sake'ebaa. A kekeabaa hioko'i bo koo, bo koo oiraarei oo'ore kopa'a tahi. Sa bare eta papi'oo oa a okoo- haabaa, ei, ei, heuaha bo bapi oo'ore a o koobaa oo'ore bo husio. Aru abeea, a kekeabaa hioko'i bapi tooka tootoori- hareebohara, kiriri tooka tahi roga'a. Aru abee hioko'i aru totorebaa. Aru irapikasi ke takibaa, a pa'aabaa aru totorebaa hioko'i. Aru totorebaa bo bapii, a tootooribaa oo'ore bo bapi oiraae hioko'i para oo'ore uo'uo kasi. To a tooribaa, a tootoribaa, a araasiia aru koo aru sisii'oea hioko'i totore- hara'upa. Hioko'i uo'uosi'i- haraupa agaa hioko'i aru isii'oea. Aru isii'oea, aru isii'oea, aru bisoba isii'oraauba roga'a kuu'ai boriirii'ua si'iabouba sa abaraa, are ukareraea heuaboha opuroeaa ii roo bapi'ita. Kita kita'itai ubai ta ioka ki iokaha sira'oieuba ioka kitarebaa. Aru isii'oea, aru iisi'o si'i- haaupa hioko'i aru purapita eraa'eeha haia. Aru eraa'ehaaupa hioko'i aru raakoaribaa. Aru raakoari- aaupa oiraba ii'oo bapi tooka. aru toribaa hioko'i. Aru toribaa, aru abee boorii kaukaui, keiba 'upa kure'ee- haa'oehara oo'ore ka'atahio okuu ka'atahi. Aru bisiobaa hioko'i, ore'oko riari, oiraba ruitaha oa'aare okuu ka'a a keibeea sa eraa'e'ohe. Aii heuaha o rahoribaa oa'are bo uo'uo. Heuaha roga'a o rahoribaa oa'are uo'uo kasi. Aga bisiobaa, eraa'e- haataha okoe'upa bo reoreo. Are ue'eraeaa hioko'i oo'ore okuu ka'a a isii a eraa'eabaa, a isii'oabaa, piro eraa'eea piro bo riatai. Piro bisiobaa hioko'i agare, Ee a biki'asiribaa roga'a heuaaboha uo'uo'uiaa. Heuaaboha roga'a o uo'uoribaa oo'ore uo'uo kasi. Aga bisiobaa, a uka bai kasibaa sa siga tarai'oaboo. Eipaareha bo tahi'ua roga'a ii'oo topa tahi, a uka bai kasibaa sa o opuaboo haia ua aba- haarahara roga'a oru agaa uo'uo pitee. Iisio bapi- haarahuuba.